اكثر نصيحة اللي تلجيتها في حياتي وفادتني بحياتي انه ما أوثق كثير في الناس ما احط ثقتي العمياء فيهم وفعلا دايما ما أوثق في الناس لانه ممكن إني أنصدم ممكن إنضر في حياتي في شغلي عشان كدا عاملة حدود بيني وبين كل الناس ما أثق الا بعد فترة طويلة وتجربة لهذا الشخص ومعرفة لشخصيته كاملة